نحب نلعب كرة القدم مع أصحابي. كل ما نجتمع، نخرج للملعب ونلعب مباريات. الأجواء تكون مليانة ضحك وتنافس. كرة القدم تقربنا لبعض، وحتى لما نخسر، نحب نضحك ونتشارك لحظات جميلة. هاللعبة تعطي طاقة إيجابية وتخلي الواحد يحس بالسعادة.